די בעסטע וועג צו האלטן חשבון פון דיין חודישליכע באצאלונג איז צו האלטן נמשל א עקסעל שיט, א ספרעד שיט פון אלעס וואס די ווערסט באצאלט, <hesitation> די אינקאם און די אלע זאכן. אזוי קען מען האלטן קאפ.